<hesitation> kicɛ igru agā azwa nkɔ̄ ɔ gru agā kicɛ igru agā ajɛ agā adzi gɛ ka nwa a musɔ-musɔ kɔ̄ ba malo na agā ilo aga a nasara nnɛna so, nnini kicɛ igra aga nɔ nɔ kpɛ aka nwa ipɛrɛ la, ipɛrɛ nnɛ kɔ̄ la lolo kwe-kwe nnɛ ba drɛ kɔ̄ ba gru agā kicɛ igra agā ba zɔrɔ ba nwa za muna, nkɔ̄ ɔ ni itrɔ a parɔ kpɛkpɛ muna. Ama nkɔ̄ ɔ dɔ̄ gru itrɔ nza nwa anza nnɛ tse kɔ̄ ɔ nini ama nkɔ̄ dɔ gru kucɛ kɔ̄ ni itrɔ a nɔ mudu kɔ̄ <hesitation> nɔ zwa ka nwan ankwalɛ na n dɔ̄ yi ɔka nwa iyɛ nayɛ kpɔɔ, ijɛ mijɛ kɔ̄ njɛɛ yi mijɛ nwan kɔ̄ azwa kɔ̄ la gru itrɔ naga kpini-kpini ka kɔ̄ ba gru akwakwalɛ, kɔ̄ ndɔ munɔ kɔ̄ nda nnɛ kɛ na, osikuma atɔ la lugba.